Un morteru, machacaol o machacu mueli los engrendientis al esmagá-lus i machucá-lus. Esta movición rompi las venas i saca las hentias i gustus.